Nurabuenrobuengam par buenchira bkwerbachshi kayon raba puerr parrabuen yirkaach gonzizə narakwe dirabaxaanagon ranrabazee dieni traba pornirakwelnirabə dekə chira rabarkalx bakra babuen rakwe dirabaxana kraba wren chini rniraba adgondyagan wlaa xixanlabaro doku dokwentnirka xaba na kobr nerabanag lira barak dira bakunraba pornizə rinrabuen tkachlii guenitlo arkaxaba yenlachoto tonibuenyo larkaraba gakbie dillꞌ sto llasaba tebuenba chinironxabaze por chirnarabakw ronrabaze parchirnarabarakwed ronrabaganga llitkpakeresak dirabapuerrab lira barektil deyonraba, nizalanachi niraba tokos gueraguelgnun chezara baxneziyu sin nista etchengra ronreklam norabashierb nerabazeshieb rerabaze porni niro nosirabuenron angatisraygaba solamente riernitrabapuenira kwaldiradekə adgokdigan nioxabasakr. diga